التعليم من اكتر الحاجات المهمه للمجتمع -علشان-اقتصاد بلدك يكبر لازم يبقي عندك داكا-تره لازم يبقي عندك مهندسين يبنو بلدك-لازم يبقي عندك مستكشفين يستكشفو الكنوز والحاجات الموجوده-احنا مش -كا ناس مش متعلمنها مش هنعرف نعمل الحاجات دي كلها-فا-كدا-الدوله من غير تعليم الدوله هتبقي ناميه:معندكش اقتصاد يعني الدوله هتبقي ضعيفه